Abula kona ayakar itwaan ni ikoni ni ayakar aminakoi ka ngethi na apolon alotunga keng uboyor loajokon loa eboyete ka ngitunga luche dang ngipalon nyeremuni itwaaan enyamit akoro kingarak nyenimuni itwaan enyamit akoro kingarak nyenamuni itwaan iboi emakar ibore ama ewuru tolem lokeng king’arak lokong nyeramuni itwaan yaani kerai ikoku teni ibuunitae alothukul toyokar ibore tolem kingaraki ngini kingarak ikoku ngini esehemu loaing’rakini ngeth pe king’arak bo daang ingarakin tu ngeth lo engarakin eyaaa ejok aminatoi na ikoni ngina na idodiunit itaan ngini ilot iyong ibala kinyamit akoro kingarak iyong kiinak karai akimuj keng nakai keng kitocgudak kiinak ngaropiae na eboka tolot kipoo kingarakinor akwaar ngina eboyor keng itatami ngitunga atamar amina napoleon yaani toruwor ngitunga lokiminan atominakin daang kiboi kori aloboyer yok eboyoto arai ngitunga lokiitothi kiingolik iyong itwaan niche ichana kingarak ngini dang kingoliki jirani koni arai itwaan nipe nyitemokino toyakar iyong kimuji niajokon nak ngesi teni kidet. Ebala akuj apak na ingarakinea iyong itwaan eger ngolo kidaa yong ngethi amicha naapolon naapolon noi sana ethan lo ingarakinea iyong ejiranit kon labda kemamakar amam jik teni akimuj na iiri teni akwaar ngina lakini na ilemunia yong kingarak ngethi kongina ebala akuj apak na ingarakinea iyong itwaan eger ngolo idea iyong ngethi amicha naapolon na arai moi akwaar namoi irimunio akuj atachakin iyong amicha kiichanga iyong tama teni woe nyani niaramunea yaani tabar noi sana na kiinakinea yong akuj dabo dabo kotere angarasit na ingarakinitor yong ngitunga luche lu ingolikinitor yong euruma lo etee yong alotunga aluche itwaan ngini apei kwaar abu kichanakini tooooo too tanyau apo tabu itwaan dang potu kotere arai itwaan ni amina ngitunga arai itwaan ni ayeni jik kila itwaan atamar tokona kilot yong nikeng mam nyikimiekini iyong kongina tolot itwaan daang min kaboyi alothibatar kikok esibitar kama awi kiboikenetei daang kitei itwaan ngini paka toper itwaan ngini mam teni nlikokina akwaar ngina toper ngirwa ngirwa luaperi ngesi ngulu ipote ngitunga tolot nabo kiboy kongina tup aka akwaar ne epanyare itwaan ngini opereshen kaneni kiboikinoth ngatunga kingarikin. Ngarakinae ngethi mam nabo imsaada loapolon sana taanguna kwa sababu arai itwaan sek ni ingarakinet ngitunga incho toriwor kila mtu eyakar etau loapolon sana tosub tarai toyakar teni zaidi na ingarakinea sana kitere arai itwaan nee eee yani teyelema akuj ngethi kotere kelema ngae nabo iche ematakinoi kotere arai itwaan ni iwakinit akuj etau keng niajokin sana apot ngituga kingarakithi paka akwaar nabuuneta tobuut nawi akitatama na arai naajokon eboyor na ayokom ngesi ngina eyei nabo ipei na arai <hesitation> iboi ebayor lo arai eking bon ililengea ngakekiro teni ketinga ngichan nyelothi tolimok ekudungeth keng atamar yong echana kwana iboyon ngichan keng apei kwaar aput totinga ngichan ama keanyu akimuj nyingarakin kimuya kaa itaan niche imuji bon itee. Ngulopechek bon <hesitation> lua nye neni ngesi ayerete atamar nibe ati mam itwaan kilimokini atamar eyei nibe ati kitoyoto ngitunga ngulu itwaan ngini kiboyoto kaneneni paka apak naaa nanyunee nengolikinoa itwaan nijiranit atamar be itwaan be ngini eyei nibe ati aponi tolimainao itwaan ngini kaneni nabu tolema akuj tolema kongina ejok akiboi ka ngituga ajok eboyor loajokon ejok aminatoi ejok akiboiii yaani toruwor itaan nikiminasi ngitunga kori alimun atamar ati beee ikoni ne kiira kik kila itwaan atamar eeee uzito alotau alokeng atamar woeee kichanakin kila itwaan kotere alakara napeleng ilakara yong ka ngitunga ngulu eboyor loajokon lo eboyete iyong ka ngitunga ngulu aminatoi naajokon teni lisha teni emam iyong ibore ni epotori akimuj kori nyoni lakini kotere eboyor loajokon lo iboi iyong epiaritae kotere ejok itaan ni iboyi kongina emina akuj na eminathi ngitunga anakijiji toriwor akijiji itwaan ngini ngethiingiyae nyani itaan be ati kori bua akimuj tokana be akipim akimuj be yaunae akimuj kipimae toriwor labda yong itaan ni eyakar kwika yong akimiekina itwaan niemakar akimuj yaani kipima daang eboyor aloajokon be inamuni ngitunga nabo luarai lei eyerete lua eyakatar ibore lu eyakatar nyoniiii. Kechi erirate nabo anakimuj kangina kechi elemarete kidongu luche maskini lua emakatar ibore daang kidongo neni kibuikina neni kiteto tu akimuj ngina kiwokosi ngitinga lukayerak inaaa toloto kimuja tubongothi ngulu luteetee luchi ngulu kmgina mam nyemina akuju eboyor kama ngolo emina akuj itwaan niite itwaan niche atamar lumiara kingolik iyong kotere eyaunitae ibere ngini kotere ngoni daang atanyama ngon daang ajoku atanyama daang aminatoi kuliko tuliwor na ebunio iyong tokona kama akimuj ngina toliwor eyauni uchuki neni toliwor jik iyong itwaan nitete ikamuni toliwor ikon bon kidong ngitunga luche na itee iyong atamari akoro nakanyamit ayong ngethi erikarit ngitunga luche tokona na alamaria ayong nyekewopi ayong ngakiyo angitunga kaluuu aaa be emam nguna jik na ianyunea iyong kikam iyong jik toruwor akon bon abala jik erono eboyor ngolo eya ngitunga aina ngina na eya luajokok bocha arai daang akuj ngethi eyeni.